Pues a da'aña neevaá in amiga na ka'a ada'aña amiga ni atiuu xeconfiarndo ndiaa ta ku gentendo vitnaa tee xe'eni'ini ada'aña jan nde'ekuniu in sesenta años tee ingaka amiga na neeva'a sesenta y ocho andee daá i'ooniu pero jiooni uu ada'aña amigana io adi maá.